Miin kam naa mi jahoowo siniima ba, ammaa to mi yahay, mi ɓuray yikki mi yahda e woɓɓe, ngam ɓe tinndina yam.